اللون البرتجالي وهو لما يخطر في بالي هو الغروب يوم الشمس تهب في السما، لون جوي ودافي بعد يذكرني بالتمر العماني يوم يكون ناضج، ولون الشجر في المزارع وهي مليانة ثمار، البرتجالي دايم يعطيني شعور بالطاجة والحيوية، وكأنه يجول جوم اتحرك، هو لون مريح وحلو.